والله الحيوانات و المقرفة و البتطمم البطن كتار ، ذي الهوام الصغار ديل كلهم الضب و غيرو ، من اللواييق الصغار ديل